भारतकि संस्कृति एक अत्यन्त विविध और समृद्ध परम्पराकि धरोहर हए, जो हजारौँ वर्षके समेटे हए । हिनाकि प्रमुख भाषन्मे बाइस भाषा आधिकारिक हएँ । जौनमे हिन्दी और अंग्रेजी प्रमुख हएँ । धर्मकि दृष्टिसे, भारत विश्वकि प्रमुख धर्म जैसेकि हिन्दू, इस्लाम, सिख, और बौद्ध धर्मकि जन्मभूमि हए । हिनाकि त्युहारन्मे दिवाली, होली और ईद सांस्कृतिक जीवनकि महत्वपूर्ण हिस्सा हएँ । भारतीय खानु अत्याधिक विविधता बोके हए, जहाँ तमान् क्षेत्रीय परिकार जैसे बिर्यानी, पराठा, और दाल मखनी विश्वभर लोकप्रिय हएँ । संगीत, नृत्य और चित्रकला फिर भारतकि संस्कृतिकि महत्वपूर्ण अंग हएँ जहाँ कथक, भरतनाट्यम और शास्त्रीय संगीतके तमान् शैली भि हएँ ।